Ma e gente cresciue e nasciue inte çittæ semmo assæ de comme se-se semeña-se semeña e cöse. Ò che ti nasci inte campagne e che t'ô mostran e che ti l'imprendi perché ti ô veddi fâlo, ma sedonca, comme ti fæ à saveilo?